lýðháskólinn á Flateyri hefur nú lokið sínu fyrsta starfsári og sýnir afrakstur ársins á fjölbreyttri listasýningu hér í bænum þannig að við svona deildum okkar þekkingu með nemendum ólíkri þekkingu við vorum með alls konar æfingar í hugmyndavinnu í rauninni þetta er búið að vera bara yndislegt ég þurfti bara smá breytingu og

kyrrðina og róna hérna og vera bara

búið að vera alveg frábært sko búið að opna augu mín fyrir fullt af nýjum möguleikum

að mála í lýðháskólanum og að læra hönnun og bara búinn að læra rosalega greinandi hugsun á heiminn í kringum mig ég vissi ekkert hvað ég var að koma mér út í sko sá þetta bara á netinu bara já að sækja um

að vera hérna eða hvernig námið yrði þetta er bara fyrsta árið sem jú ég vonaði auðvitað

hefur algjörlega farið fram úr öllu þetta er búið að vera alveg frábært ævintýri við auðvitað fórum af stað með þetta sem tilraunaverkefni og skólinn hefur á þessu fyrsta ári algjörlega sannað sig sem valkostur fyrir fólk nýr valkostur í íslensku menntakerfi og er kominn til að vera lýðháskólinn á

Flateyri er samfélag nemenda kennara og íbúa hér á staðnum og þetta hefur farið mjög vel saman nemendahópurinn og

er fólksfjölgun og fallegt

svolítið að ryðja brautina þetta er fyrsta starfsár skólans hvernig var sú upplifun það var rosalega gaman að taka þátt og átta sig á því hvað

er rosalega vel að þessu staðið allir nemendurnir ofboðslega tilbúnir í þetta og stóðu sig vel og voru jákvæðir gagnvart náminu

það var gaman að taka þátt í því af hverju valdirðu þennan skóla

nýbúinn í menntaskóla og nennti ekki alveg í háskóla strax og vissi ekki alveg hvað ég

þetta var bara fullkomið tækifæri ekki alveg taka sér pásu en samt gera eitthvað

áfanganum skapandi ljósmyndun þar sem Saga sig ljósmyndari kenndi okkur var algjörlega frábært að vinna með þeirri frábæru listakonu og sem sagt ég átti þetta lag mig langaði til að gefa út á disk og já ákvað að gera það þetta voru tíu eintök af geisladisk sem voru gefin út

og dálítið hrátt svona eins og lagið sjálft þetta er bara demó sem ég tók upp á símann minn

tvær brautir önnur leggur áherslu

á samlífi við náttúruna að lifa af og með og í náttúrunni hin brautin leggur áherslu á sköpun og hugmyndir það er líka mjög gaman að það er mismunandi fólk sem kemur í þessar mjög ólíku deildir og blandast þar saman þau máttu velja sér í rauninni sinn miðil

allt frá því að gera vídjóverk yfir í gjörninga yfir í ljósmyndir eða hvað sem var

miðill en allt út frá einstaklingi á Flateyri þau völdu sér ákveðinn einstakling hvert og eitt þeirra og unnu verkefni

og kennararnir

eru af ýmsu sauðahúsi

svona helmingur kennara séu héðan af svæðinu og helmingur komi á staðinn síðan mikið af útivistarfólki og eins og ég segi þetta er bara eitt allsherjar ævintýri

mynd sem pabbi tók af litlu frænku minni að dansa

byrjaði og svo málaði ég hana bara hafði hana í mismunandi stærðum og gerðum

bara ansi skemmtileg og hér erum við með landslag í fánalitunum í rauninni Pepsi merkið í grunninn en

fjöll og eitthvað svona yfir það hvað tekur svo við að loknu námi ég ætla að

með fjölbreyttan bakgrunn allt frá því að

koma í raun úr menntaskóla yfir í að vera þjálfaðir listamenn við erum að taka inn nemendur fyrir haustið meiningin er að taka inn fjörutíu nemendur í haust við fengum fjármagn til til að reka skólann til áramóta og vonumst til þess að það verði framhald á því